Sɛ m'awoda du a, mpɛn pii no, ͻyɛ da a, ͻnnyɛ - <noise> ͻnnhyɛ da nnyɛ soronko biara mma me. Ntsi, mpɛn pii no, eyɛ a na mehyɛ dan mu. Dza m'enyi gye dɛ mɛyɛ nye dɛ mobͻbͻ mpaa na mada Nyankopͻn ase dɛ ͻdze afe kor aka me mfe ho. Na afei, mehyɛ dan mu na motow ndwom, na miyi Nyankopͻn ayɛ. Afei, mefa m'ahomansia no, na mabͻ ndwom na matow ndwom agye m'enyiwa.